Lafa iaho zay asain'olo hisakafo ka iahao tsy te handeha la tonga da mitsar iaho <noise> hoe ialako tsiny fa tsy afaky hengangy iaho lah i olo mahamenatry ahy la mialatsiny agnaminy iaho fa la i olo olo fahatany avao ka hansanasa ahy handeha hihina la ananko zo moa ny manda la tsaraiko ny ahy hoe tsy hiaraky hihina aminao iaho.